және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтерге баға белгілеу мәселелеріне арналып отыр
азаматтардың денсаулығы біздің қарауымыздағы өзекті және басымдылығы бар
қасым жомарт тоқаев екі мың он тоғызыншы жылы екінші қыркүйектегі қазақстан халқына жарияланған жолдауында медициналық қызмет көрсетудін сапасы мен қолжетімділігін қамтамасыз ету туралы айтқан болатын
және екі мың жиырмасыншы жылғы бірінші қаңтардан бастап қазақстанда міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі іске қосылатынын мемлекетте тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі сақталатынын
оны қаржыландыруға алдағы үш сегіз триллионнан астам теңге бөлінетіне тоқталғанын айтып кеткім келіп отыр
медициналық қызметтердің тарифтеріне тікелей

медициналық қызметтерге тариф
қалай жүзеге
және олардың шешу

сақтау министрінің жауапты хатшы
ұлттық кәсіпкерлер палатасының нұр сұлтан қалалық емхананың
ауданның орталық ауруханасы

он бес минут он бес минут қосымша баяндамашыға он минут сөз сөйлеушілерге уақыт берілсе деймін
жөн шығар қарсы емессіздер ғой онда осы басқа ұсыныс осы ұсыныстарымыз қабылданды
енді келесі баяндаманы жасау үшін сөз қазақстан
министрлігінің жауапты хатшысы жақсыбекова ботагөз
деятельность в сфере здравоохранения по разработке установлению пересмотру тарифов на медицинские услуги услуг
в рамках гобмп и в системе основные
утверждены правила
порядок формирования
образом за министерством

согласования и утверждения размера на все виды

сбор информации
моделирование
по введению новых тарифов
действующих тарифов мониторинг

квалификации и переподготовка кадров прочие
сервисное обслуживание хозяйственные товары

подушевому нормативу
плотности населения

комплекс с учетом оплаты за фактические и средства на химиопрепараты лучевую терапию и перезарядку следующий
оплата услуг по социально значимым заболеваниям осуществляется так же у нас по комплексным тарифам тариф предполагает что на каждого
вот фиксированная сумма
а комплексные тарифы по психическим

в одиннадцати регионах сейчас он составил девять тысяч сто сорок пять тенге в среднем увеличение составило девятнадцать процентов на двадцатый год
на одного больного вич в месяц плюс на одно дружественный
и заодно обследование населения
с учетом оплаты за фактические раходы на
за оказание медицинской помощи больным туберкулезом также оплачиваются по комплексному тарифу плюс фактический расход на препараты в двадцатом году
регионах также был двести одной тысячи тенге в среднем рост составил одиннадцать процентов следующий слайд
в тарифах на медицинские услуги
поэтапный рост заработной платы медицинского персонала так с девятнадцатого года тарифы были
в связи с повышением заработной
процентов это было у нас с первого января врачей и среднего медицинского персонала на тридцать до тридцати процентов э с первого апреля на эти цели из республиканского бюджета было выделено восемьдесят и один миллиардов тенге с января

бюджета на двадцатый шестьдесят шесть дополнительно были выделены
двадцати миллиардов тенге это вот по двадцатый год
на тридцать процентов

например э при методике вот и так далее вот мы планируем поэтапный
выравнивания тарифов перевод

данная мы ее программу тысяча двадцать пятый годы
постановлением правительства администрации
сокращение межрегиональных
качества медицинской помощи в целом государственные программы развития

предусмотрено доведение
двадцать пятому году сказать что расходы составят двадцать восемь

көмек шеңберінде көрсетілетін

байбатыр нышанбайұлына беріледі

повторюсь для это повышение
выделены объемы средств увеличены реабилитации
таких консультативов у нас было в рамках тарифа то мы года отдельно выделяем сельский регион
сестринский уход также распределены на до уровня районных больниц

конечно повышение заработной платы врачей
десяти процентов среднему мед персоналу до тарифа по социально значимым

группы э оказываемых

является основой для тарифной политики медицинских услуг
новых инициатив запланированных э знаете

является шаймардановна говорила коэффициенты
не указано э отличием только является астана

идет о том что этих регионов
то есть учитываем эту часть для расчета этих в итоге
что в городе алмате по сравнению с объем финансирования других

эти резервы мы настаивать и сегодняшнее финансирование девятнадцатом году и далее

самостоятельного тарифа был выделен тариф
цифр не просим прощения определили тариф чтобы

не должны уходить
финансирование знаете
президент говорил э на форуме
и в дальнейшем стоит стратегический
его доли до шестидесяти процентов формирование тарифов и планирование услуг пмсо осуществлено с учетом новых подходов э всеобщего охвата и и многофункциональности первичной медико санитарной помощи
согласно методике
помощи хотел бы прокомментировать

образом помощь
касается более шести тысяч

будут э лечиться необходимо перевести
стационар кроме того заболевания четко по группам
э шесть которые на сегодняшний день составляют заболевания э они каждый из них

по медицинской помощи госпитализации
при планировании э расчет либо отутствие альтернативных
в первую очередь уникальность проведения объема
с учетом международной
есть да пожалуйста как видно из

чем э здесь

даже по онкологии тариф на сегодняшний день оказалось в городе

регионах проблемных
эти следующим шагом
помощи вич инфицированных и больных
внедрен э который уже действует
уравнено можно сказать
вопросы на которых следует э по нашему мнению обратить внимание это актуальных проблем проводятся

и низкую организацию

нет мы все таки считаем
отчета э в первую очередь для самой медицинской организации необходимо для
тарифов на социльно значимые поэтапное доведение к следующему выравниванию
все спасибо за внимание

за счет увеличилось количество оказанных услуг услуг стало больше
диагностические услуги
в первую очередь конечно это связано с

пятьдесят процентов и э служба на четырнадцать процентов

вся работа вот э то что мы говорили там

на первом уровне необходимости направляли то есть в
по оценкам порядка четырнадцати пятнадцати процентов считаем из положительных эффектов связанных со снижением э что принцип как в некоторых случаях ставило под угрозу
кроме этого э случая конечно в регионах за этим мы тоже смотрим и дальше
это продолжать все таки увеличение планов до два от тех объемов которые сегодняшним

шуранов марат фонд социального страхования сегодня по

это будет как экстренное показание к э кодируются на объем где то

наверно связано с тем что
уходить на осмс там осмс слабый есть регион
усадка до тридцати процентов
однако эта динамика
в первую очередь январь месяц он не показательный для
по февралю месяцу количество можно мы как бы
мы переходим теперь я вот хотел
у вас вы вот один слайд появился он не актуален наверно тут вот этот
что это за расходы сто сорок четыре
на осмс которые будут
плюсом плюсом плюсом
мне кажется не двадцатый год сто восемьдесят планируем где то порядка трехсот

с категории это
работники государств запутали вы

в бюджете который примерно сегодняшний день
разница двадцатого года и сколько вы повышение заработной
сколько повышение заработной
по сравнению с двенадцать выросло общее финансирование
ноль сорок пять а уже
значит почти
сорок да примерно
сколько восемьдесят четыре процента

потом все да э говорят божко у вас прикреплен у меня
ну тогда те сейчас не надо считать все да и эээ к вам вопрос вот коллеги говорят большой бюджет у вас сколько у вас прикрепленного населения
у меня прикреплено населения на сегодняшний день девяносто три тысячи шестьсот восемьдесят
девяносто три тысячи в поликлинике в одной

в этом году у нас э открывается доктор у дома ну и за счет э доступности все таки консультативно диагностических услуг
мы сейчас дорогостоящие услуги э оказываем теряете качество все равно
ну есть у нас открывается филиал э для доступности мы открываем филиал доктор у дома так называемый ну вот нам акимат выделил мы там проводим сейчас ремонтные работы
так что я думаю что мы да ну соисполнители да я хотеда сказать что не мы оказываем шестьдесят три процента сами эээ на соисполнение отдаем тридцать два процента
поэтому я думаю что мы объемы
да на соисполнение
это субподряд да аутсорсинг
допустим основное наверно первой и второй категории да
ну у нас в общем то э конечно в основном молодые специалисты мы в этом году тридцать они без категории да
без категории три ну сколько они получают сейчас в данное время
ну вот сейчас у них средняя с учетом всех дифференцированная оплата стимулирующий компонент который они ежемесячно получают врач без категории без стажа получает сто сорок тысяч
с учетом доплат с повышением да с учетом доплат да без категории
ну с категорией наверно

да со стажем в среднем
жақсы әріптестер нұртөре байтілесұлы
рахмет мұрат бақтиярұлы
берген ы кестесіне байланысты план закупа медицинских услуг прямо как
істеген былайша айтқан кезде консультативно диагностическая
реабилитация дегенде отклонение біреуінде төрт жүз жетпіс жеті процент екіншісінде сегіз жүз он
неге мұншалықты үлкен отклонение болып тұр осыған жауап берсеңіз бірінші аха рахмет
кеттім диагностикалық ы қызметтермен мынау ыыы оңалту қызметтері бойынша
бұл ы осы осыған дейін бұл қызметтерге көңіл көбірек
мынау құрамында болған болатын біз оны ыыы осы жылдан бастап оны бөлек шығарып і қаржыландыру көлемін еселеп көбейтіп
қаржыландыру көбейтіп отыр і бұл жаңағы консультациялық ііі диагностикалық қызметтер
і бұрынғы кезде тек қана белгіленген санаттар ғана беріліп і қаржыландыру көлемі аз болатын байқасаңыз
медициналық сақтандыру жүйесін енгізгеннен бастап осы бағыттарға
екінші мынау ыыы міндетті ііі әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінен кірмей қалған ыыы азаматтардың саны тоғыз жүз отыз үш те жүз сексен бір адам екен иә
соның ішінде ыыы ілінбей тағы да мына неге ііі тұрақты төлем жасамағандар алты жүз қырық үш мың төрт жүз төрт оны пайызы дейді
ііі осындай адамдарға ыыы қалай ыыы бұларға ыыы мына төлемдерін тұрақты өйткені ертең олардың өздерінің денсаулығына тікелей байланысты болады ғой осының бәрі енді
жауап алсам деп едім
дұрыс айтасыз бұл і ерекше і мәселелердің бірі
і мында сіз айтып отқан ііі адам санаттары бұл мынау і жұмыс басты азаматтар бірақ і жұмыс беруші төлемей отырған азаматтардың саны
бұл ы бірінші ретте бұл жұмысты жаңағы қаржы министрлігімен бірге бірлесіп жұмыс жасап отырмыз мындағы жаңа
бірлесіп оған осы түспеген азаматтардың тізімімен ііі мына кәсіпорындардың тізімін беріп арғы келесі
жүгіріп отырып бұл күнделікті жұмыс і айына бір рет біз бұл ыыы тізімді беріп
мәселе жалпы мынау өкімет деңгейінде і негізі бақылауда тұрған мәселелердің бірі
мәселе көтеріп отыр қазір январь февраль екі айға өтті солай ғой ііі январь февраль март үш ай апрельдің бір
қамтамасыз ету дейді солардың саны әр жерде әртүрлі айтады әне екі миллионның ол жақ
дегені қанша қазір нақты бар ма цифрі нақты
ол ана сіздердің бергендеріңіз аз ана алты жүз бірдеңе мың деп отырғандарыңыз ондай емес одан көп ол тіркелмегендер самозанятыйдың көпшілігі тіркелген жоқ
дұрыс айтасыз бұл алты жүз мың деп
заңға енгізгеніңізді ы білемін
сақтандыру жүйесіне кіру і мүмкіндігін і жеңілдету осы
бұл деген сөз не қандай да

қабылдауға мүмкін бірінші ретте бұл төлем і ақша қаражатсыз көп і азамат келіп
тарапымыздан төменгі айлық

енді і айтып отырмыз ғой

бар енді қосымша пакеттен
оны қабылдауға біз салып отырмыз соның үстінде терминалдар қойдық ұйымдарда
мүмкіндігі бар төлеген біз оның ыыы сақтандырылған біз оны табу мүмкіндігі болады
мына жедел байланысты ы жылдан жылға енді
он сегізде он тоғызыншы жылы он үш он тоғызыншы жылы он

ы енді иә
цифр саны былайғы адам өмірі үшін өте мен бұл жерде айтайын
редизайн жасалғаны
ойбайлап шыққан кезде
мына пробка жол бермей қояды мына жедел сигнал
осындай бір мән кезде өмірі енді

в вотсапе ролики ну вот с учетом

полосу для скорой помощи освобождают в плане принято я записала рахмет сұрағым
жүйе і қызметі бар ма оның түрі бар ма сіздер оның
тарифы өскен иә осыған байланысты
жарнамызды төлегеннен кейін тегін

жаңағы кт мрт дейміз компьютерная томография
мынау ы қарағанды өңірінде өткен пилоттық жобаны
жеке кәсіпкерлердің тарапынан да қызығушылық
сұрақтар туындады өз шешімін тапты бүгін
дейін жүргізетін жаңа бұл бағытта да ы көбейіватыр

бағдарламада мынау бала өліміне қатысты
екі мың он тоғыз өлімі білеміз де қалай болғаны атырау облысында
сүйеніп жаңа іске жетеміз деп
шамамен екі енді мен көріп
онда мәселе екінші
қатысты қазір тек

қазір деген елу алты пайыз міне бүкіл келетін болсақ сегіз мың объектілерінің
алты пайызы айтқанда да енді ескіріп тұр
кіруге қорқынышты ең болмаса ана жөндеу болмаса кіргізу керек қой
ол еш жерде сіздер тек
жиырма үшінші жылға барғанда ол жүз пайызға
кем дегенде мына жағымен өте қараңыздар
халық деген оны айтып тану керек сияқты осы енді

мына төрт жүз жиырма тоғыз енді өте бересіздер де
енді осы міндетті медициналық сақтандыруға
бір жарым пайыз там екі пайыз
біз жалақы төлемей жатқан ыыы шағын орта объектілеріміз оның саны
сіздер ойластырып жатсыздар ертең сонда жаңағы қорға түседі ме ол
осыған қорға білесіздер де менде қазір
үлкен мына жерде мәселе енді жаңа жазып отырсыздар
оның ішінде бес мың алты жүз жаңа госзаказ дейсіздер
бір мақсатында әлі де болса
алмай жатырмыз осы жерде қандай саясат бар рахмет

жауапты хатшы кадрлерге сіз жауап бересіз
тарифке қатысы жоқ сұрақтар но дегенмен де

қойып отырмын қысқаша жауап берсеңіз
по кадрам да у нас э действительно есть

хорошее жилье они и в районные центры э доезжают и на это с апреля месяца
должны быть если будет доведена как до местных так самих студентов в прошлом году вы знаете у нас был такой резонансный
которые должны были по гранту и ехать в медицинские организации
обучение как бы игнорирует
но здесь мы материалы переданы
потому что целевое выделение грантов идет из бюджета ну я думаю ну как бы своим
здесь эти материалы будут рассмотрены теперь что касается ы здесь у нас
ответственности они у нас как это
управление медицинские
в том числе здесь информируем
я руководитель облздрава руководитель норма не реализована
и тогда у нас бы результаты государственной программы мы могли э использовать при
расторжение трудовых отношений с данными
қосасыз ба иә сұраққа

жалпы бағыттау кезінде біз онда шектеліп қана қоймай тек қана облыс деңгейі одан жаңа
енді тарифтің і тиімділігі

бүгін де осы жеке меншіктің тарапынан да қолдау табу бар және қаржыландыру
түспей қалатын болса қалай болады і мына қаржы міндеттері бойынша
түрлі ыыы болжамдар жасаймыз пессимистік болады қандай да бір жағдай резервіміз
бір айлық ы төлем і мынау

бағытта бөлінеді осы екі мәселеге екінші
түрде те которые поступают
ну по разному эээ за помощь
поликлинику в экстренном и тут же значит эээ клиника затребовала
сдали кровь здоровые

первое вводить обучение это вот

это такое да то есть они оказываются в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи все экстренные случаи которые поступают э
поступают в медицинскую организацию она должна вне зависимости от того застрахован человек
может быть такое да то есть хотя вот в рамках м эээ тех услуг которые мы оплачиваем они обязаны предоставить все что необходимо для э лечения данного пациента это вот
спасибо у меня такой вопрос вот здесь вот э вы дали табличку результаты пилота осмс в карагандинской области
вы расшифруйте пожалуйста какие здесь эээ проблемы были какие здесь положительные потому что мы
спасибо ну эээ если говорить э проблемы все таки это был пилот да то есть и мы на пилоте э и считаем что было правильно принято решение
что необходимо проводить пилот первое да и правильно было принято решение что мы провели этот пилот в караганде то есть потому что правильно наоборот
потому что мы эээ получили максимум поддержки со стороны региона управления здравоохранения и медицинское сообщество восприняло э данное новшество как положено да то есть медицинская помощь
новые э формы э медицинских услуг в том числе консультативно диагностические услуги которые выделились отдельно
реабилитация о которой мы сейчас сегодня говорили они так же выделились отдельно которое требовало отдельных форм учета и отдельных форм оплаты
не скажу что все гладко было да первые месяцы нам приходилось там э пересчитывать э а проверять э услуги в итоге ну в принципе э регион считает что пилот был удачный и э мы так же считаем
этого пилота э были очень э хорошие результаты в части скрининга онкологических заболеваний то есть есть э конкретные случаи когда
эти случаи и это спасало там э жизни людей и в принципе отдельные кейсы там есть отдельная презентация карагандинской области мы можем потом прислать
какие случаи положительно повлияло э и вот в объемах только что было сказано в части осакаровской эээ районной больницы почему
это в первую очередь э связано с тем что должно быть больше то есть во всех регионах мы закладываем больше здесь э связано с тем что в определенной степени деньги пилота тоже наверно там
и это второе третье сегодня по январю видим если говорить там о росте объемов то карагандинская область
нашли и инфраструктурно они э видят э готовность вот недавно только разговаривали э с начальником управления
э оказывали платные услуги э которые оказывают платные услуги заинтересованы уже готовы перейти
то эти услуги там единично
то есть получается содержание системы лучше
нормативные моменты не будем скрывать
жақсы менің сұрағым бар вот э первый вопрос наверно ботакөз шаймарданқызы вам
вот в тарифах предусмотрены амортизация мед оборудования и их обслуживание если не предусмотрены почему
неоднократно прорабатывает это вопрос мы
двадцать двадцать два по которому мы сейчас живем этих средств нет
вот на двадцать первый год с проектом бюджета придем рассчитываем на то что уже э на двадцать один двадцать три на двадцать третий год эти средства будут
а в государственной программе не составляет там порядка ста восьмидесяти шести миллиардов тенге на двадцать третий год
а под это понятно нужно готовиться у нас будет соответствующая методика расчетов где
вот над этими вещами нам еще системно надо будет работать ну пока двадцать третий год пока двадцать третий год да
мынау міне сізге екі сұрақ бірінші сұрақ жаңағы таблицадан көрдік өңірлер он жеті өңір бар ғой енді
қазір шамалы жақындады дейді олар бір біріне
енді оған не кедергі біз
біз біз деп көп алматыда тұр мен жаңа көрдім ең көп алматыда тұр ең төмен манғыстау облысы жаңа байқадым манғыстау облыстағы
жақындатуға келмейді ме болмайды ма
не кедергі оған теңестіруге или бұрынғы методика күйінше ол қалып қойды ма
енді рахмет бірінші ретте әрине қаражат шектеу і себебі сіз айтып отырған ы тарифтер бұл көбіне мына әлеуметтік маңызы бар ы ауруларға қатысты айтып отырғаным жаңағы
туберкулез дедік ііі онкология дедік ііі одан кейін жаңағы і қан қысымына байланысты аурулар дедік олардың ііі барлығы і мынау мемлекеттік кепілдендірілген көмек көлемнің тарапынан қаржыландырылады
і байқасаңыз енді әрине і там кепілдендірілген көлем і триллион төңірегінде болғанымен олардың құрамына тағы да біз айтқан
көмек і санитарлық көмек те керек сондықтан да бірінші енді қаржының шектеулігі і жасырары жоқ иә біріншіден екіншіден
бұл тарихта қалыптасқан жаңа айттым екі мың он сегізінші жылдары бұл ы тарифтер мынау фондтың і деңгейіне көтеріліп і сондағы әртүрлі
байқалып бірінші қадамымыз ол ы орташа республикалық деңгейге көтеріп отырмыз төмендерін көтеріп жоғарыларын сол деңгейінде қалдырып отырмыз

себебі соның ішінде онкология да бойынша
тариф бірақ енді бұнда да біз і барын жоғарысын төмендетіп төменін жоғарлата салуға да болатын еді бірақ і инфрақұрылым
і әділдік болу үшін әрине бәріне бірдей болу керек онысымен келісемін
жаңа айттым онкология бойынша айттым мынау ы астана бойынша нұр сұлтан қаласы
ну түсінікті енді соңғы үшінші сұрағым мен осы
дегеннен кейін мен өзім мәліметтер алдым мен қазір оны сізге тапсырамын содан мен біреуін сізге
стоматологиялық сақтау қосылмауына байланысты мына соисполнитель деген
шығарыпсыздар қазір рас і дұрыс қосылмауына орындаушылармен келісімшартқа мысалы
консультация стоматологтың бағасы бір мың алпыс бес теңге
счет реестр бойынша бір мың бес жүз жетпіс теңге нөл төрт теңгеден төлеуіміз керек дейді

тоқсан пайызынан жоғары жекеменшік жасап жүр сондықтан да осы жылдан бастап біз былай айттық кез келген стоматологиялық ііі мекеме ол қызметті көрсетуге мүмкіндігі бар
егер ы да бір азамат мынау ііі жаңа бізге көбіне і жүкті әйелдер балаларға байланысты да
баласымен келіп сол қандай да неден і стоматологиядан
алатын болса сол қызметті і арқылы і төленуі қажет
стоматология басқа да қызметтерге қарағанда ерекше әсіресе бұл ауыл жерлердегі азамат ауыл жерде тұрып і жаңағы тек қана сол і стоматологиялық қызметке бармай
мүмкін стоматолог болар бір регион орталықта ол үкімет көрсететін болса сол э пациенттің
иә сол і қабылдаған иә бірақ енді негізі принцип сонда
айтқанда енді і біз қаражатты біріншіден азамат болғандықтан себебі поликлиника участковый і дәрігер
енді қызметінің бір сондықтан да сол арқылы поликлиникаға түседі соны бұл
стоматологиялық қызметке түседі әрине ол бұл мәселе көтерілгені рас
мынау қаңтар айында да біз стоматологтармен біраз і жұмыс жүргіздік і естеріңізде болар жақында да і бір екі

болса беріңіздер
шара болып қалай ол қазір бар ма мәліметтеріңіз жоқ па
бір екі бар ма

недодаем и мы сегодня говорим о формировании

здравоохранения где то внесли вот как по
еще какие то моменты отсутствие финансирования почему

изменились услуги продукты питания в том числе было несколько раз поручение руководства страны заработной
пяти э всех денег которые получают э регионы

сейчас с первого января повысились они еще выше людей

у нас было они не смогут
в остальном э ну и будут требовать консультативно диагностических услуг
ну мрт если десять человек может больше людей пропустить аппарат не человек не выдержит

у меня несколько э и смотрим одни и те же действия производят ну к примеру кто
ректор департамента по разработке мониторингу тарифов

дубли друг за другом нам нужно
мы отслеживаем
что такое мы там двадцать семь или сколько организаций мы отслеживаем
минимум сто казахстану на как тарифы работают насколько они
не могут отслеживать как
только бумажным вариантом звонком и прочее
как там деньги используются отсюда они не могут понять объективность эффективность
бумажно вручную анализируют проходит год наступает следующий год тарифы
принятия тарифов вы же видели тяжелый какой
собирают потом анализируют потом э применяют экспериментируют шесть месяцев уйдет до приказа министерства ну примерно самый минимум шесть месяцев для принятия тарифов
а сколько у нас болезней сколько из здравоохранения э сколько направлений вообще э думаю что без автоматизации

может выявить и э момент у нас хулиганят
откровенно главные врачи э приписывая экстренную госпитализацию там где должна быть плановая чтобы люди не ждали отсюда мы
спросил у нас за два месяца мы практически на сто процентов выбрали средства э гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в среднем где то на
семьдесят пять наверно в лучшем случае процентов использовали средства на эээ положенные по деньги есть в бюджете теперь оказывается
лечебные организации не готовы их использовать оказались
и кстати возвращаясь к опыту карагандинской
как в караганде работали это недостаточность инфраструктуры слабая развитость инфраструктуры это минздрав официально один из главное мы не подтверждаем ожидания людей эээ улучшений и еще один момент
мы почему то правильно сказали но опять нет
и по лицам являющимся на которые э не платят взносы таких девятьсот тысяч человек
нас убеждают что шестьсот до категории разбросали
два с лишним миллиона человек сегодня не в системе осмс
с первого апреля придут к нам крайним остается заплатил сам не проконтролировал мы крайние

накал снизился вот самозанятым разобраться режиме а сейчас все таки все
но у нас осмс еще не включился он с первого все условно застрахованы это
второе в том что есть об этом я просил бы
объективней подходить к эээ выравниванию тарифов

мы видно явно в том кого то обвинять и прочее прочее

очень я увидел это э планируют
перевести бы очень
при дрогих это у нас
интересовать их этим было от результата от конечного
услуги то их толкаете на то что ну я грубо говорю они
убираем так по снижению

его делал бы очень э взвесить все моменты бы сказать что большая еще раз хочу
у нас впереди нам это вот сейчас первичный только шаг сделан обязательном
нужно еще э более разобраться потому что э не везде тарифы объективны для этого еще раз хочу сказать нужна видеть какие
мына менде мәлімет
мемлекет біз одақтағы мемлекетпіз ғой мысалы
бойынша ресейдегі
алды деп қуанып отырмыз екі
кешегі ііі жолдауы бойынша бұл тағы да отыз қырық пайызға
азық түлікпен көрсету
тарифтері онша көп емес арзандау бізге қарағанда
сондықтан да көп осы мәселені қарап отырмыз өйткені көп нәрсе тариф жоғары
тола береді мемлекеттің дегенмен де екінші жаңа әріптесім серік шыңғысұлы
поликлиника алмайды аурухана ақшасы
вот сондықтан да енді шығады жалпы
министрліктің біз оны көріп жатырмыз сондықтан
депутаттарының үнемі қадағалауында
қазір мәжіліс сондықтан табыстар тілейміз рахмет мынау
спасибо вам сіздерге көп көп